Vaa kítí yachi kaa jika yua chii kuu chaka yua chii kuu chaka yua chii nu ni jinití ja kantitayo kuayo nutí, kentí kuatí nu ntuchaun te kítí luliun cangrejo kakaturi jitíun chii tuu tuu kuu yachi kakatí chii kue jika kítí luliun te tu kuu kunu yachi kití luliun, pero ehakaub yachii kílí luliun jenatí, kaa jinutí kuankoyotí kantukoyo nuu ntuchaun jena’atí.